Kulkas manege ma manfaat kai ngoe, moi nege bisa o kia na wa gogono naoko, daging lo bisa wa gogono, o kia nanga rampa rampa lo bisa wa gogono, nanga gau- gauku lo bisa wa gogomo guagono gogono kulkas ika, pokonya macam macam sayur lo bisa wa gogono de o kia wa akana es batu loka i dadi, pokonya pokonya kulkas manege ma fungsi kai ngoe, sokmanege dika.